<noise> kama ndiri nisenga, <noise> au ndiri nimene, <noise> ingana mburunu ukuti une, ndirimwenyeji vajeje, <noise> jikwerewa, kama vile ndiutsila umfano kwang'uku utaivia, <noise> jitegemeana masingira kujivikira ijirindeti. Isenga ipangatao isingi sidimira kuludasi, kumilimamani ukwa, kawaida panga wange vike kumwinyo, <noise> nangasihuka laila umwinyo kule isehemu jirisake. Kwahiyo hata kawa ukirya kavimwenyeji virimwenaje jukukutambula, uwesa une panga labda ulihutare witse vanumunu tofauti, lakini jingapulika isauti, ijaave kwasabu jikumanyire jikutsovie <noise> wiwona jibora, <noise> kama meme jimeta, <hesitation> kama jisira kamba, nukungiri, wiwona jikenda jikukufwata. Kwahiyo jikukutambura kunziri ijo kulingana! ujisovelise ndeti. Lakini kulisingi singa vivika tuku mitaani uko asikenda syene kumilimani, lakini ubya kulolela, ukwilanaga ndeti kwahiyo ungasika pala ata kwime tu pakinyika, ukahume isauti juvau ukwilangira sikundu ukutu juvimwene uwona sibora, simeta, sikwisa syene, lakini angakera ukumunuvu nasimanyiri, sikwima tu sishangazi kangavara, kama sikokololasi vunasiruta kusiruta lakini kama urinitavajiva syene, sivona sikukufwata, ulekesa tunde kwetu ijini jikufwata kamunyuma. <noise>